Fagnanaovagna lasopy sotra: alaigny pomme de terre na i légume isan-karazany tianao aharo ananzy: poireau zany, pomme de terre zany, karaoty zany, haricot vert de atoko sotra, misy an'ny sasagny tonga de atobovoka agnaty rano, misy an'ny sasagny de asakasagan'ny maimaignan'ny menaka alôhaka de igny vô ataony rano de masaka sara i de arosaka avekeo paty am'zay fitiavanao anany zay de vita rô ny lasopy.